Agnisan'ny fomba agny; <noise> laha mivavaky gn'olo, laha mandalo am moske egny anao; da tokony tsy hitabataba; tokony tsy handefa hira mafy satria fomba agny gny fagnajà gny fivavaha apilamigna.